اخيرامشي <hesitation> السوق عديل، البيطلبو بي الانترنت ده ممكن الحاجة ما تعجبني، لكن انت لما تمشي السوق بختاري بي راحتك و بي مزاجك و الانتي دايراهو بتفتشي تشتريها و تجي راجعه، بتقضي يومك ذاتو.